Sei sei sei täta a etei ko jokua apo re, jokua ñae reta jaema erei ani depiatiti sei ngara mbaeti ko mbae jaekaviño ko jaeño ko kua kuareta ko iñataia pota oime yambo vava vava kavia oa kavia yae jaemai ko opata oyeka yeka yandegui sei mbaeti ko mbae jokua, ani depiatiti jokua re sei jaesupe